بصراحة لو كانت الرحلة تأخذ عاما كامل ممكن أفكر مرتين جبل ما أروح، صحيح إن زيارة المريخ فكرة مثيرة لكن سنة كاملة في الفضاء قد تكون صعبة، شوجي للعائلة والأصدجاء وحياة الأرض رح يكون كبير، إذا كان في فرصة لعيش تجربة جديدة وممتعة للمريخ ممكن أكون معاها لكن نحتاج أكون متأكدة إنه الرحلة تستحج كل هذا الانتظار مني.